﻿kuzarwa nabagenzi baawe, bwokuba oyina bokuzarwa nabo, <hesitation> habworikwesiiga, niiho okwiiha aborikumanya orikwesiga no ataali kwesiiga <hesitation> baitu bwokuba oliwenka, toyiina muntugworagambiira ebyaawe <hesitation>